I zebra izy ame soavaly koa, samy matanzaky eky aloha indreo, fa gne mampiavaky anazy, e lokone zebra zao defa mity sy fosy avao, fa e soavaly marobe e karazany, sady magnaraky an'iza e soavaly, izy io hay ompiagny fa e zebre defa agnat'ala agny avao misy an'azy.